han sisa lere nɛ a benɛ besin wabe si-sisa zana a han lere so wabe we faamu han lere nɛ a mayɛ lere wabe mi faamu sunuwo mu'in abe han wara bere a zomin han lereso ji abenɛ a sisa za wami faamu donc amɛ lamɛ han lere-nɛ sisa lere-nɛ mu sin mɛna po